ס'איז דא אפאהר מינע חיות וואס זענען אונטער די וואסער <hesitation> איינער פון זיי איז די אקטאפוס און זיי האבן א ספעש.. ספעציעלע סעלס אין זייער הויט וואס ס'האט אזעכע <hesitation> קלאירן האלטערס און זיי קענען עס מיט זייער מאסעלס קענען זיי עס טוישן.